<hesitation> Fikafika atao aminà fagnatonoana legioma ndraika zany a mba hor sara endrika ananjy a: alaiko ohatra zany zao hoe pomme de terre a na karaoty, de <hesitation> am'zainy zany hoe agna- anatono an'io zaho. De mba hampasarasara endrika ananjy mban'ny tsirony zany a ohatra hoe alevignanahy ambany tagny igny a, ambanin'ny afo akao, de igny izy a sisy sisy raha hoe may izy na karahan'zany fa igny amy fasika igny mampahamasaka ananjy.